Antes que je nëwyanpëkyë o antes que je jaya'ay wynpëk jëyëp kyëxëk në i'ixadëjëp nebyë je jaya'ay kyudujtë, nebya je kyudujtë, neyb wi'in mantyë pë kap wi'ineka, pë kap este jedun nyawany, pë kap kyëkoxë kyënepë porque në ko'o yë dun este adëch amukyë nëwyanpëkyë y kap je jaya'ay në i'ixat neyb anakatyë pues je t'sana'a kap je yoyëy map je ku'uptu y nëxë dun nyëxmajt'sënë.